Ẹbẹ no humọtu fiye du a, amu wẹnaa, ọda noya nẹnaa kele humọtẹ, alele, oyuwọ ipu non, ẹgẹ duma nale lẹbẹ kunu lẹ oyuwọ ipu gilan, oka lọnye ije kunu ka gbabọ, olọhi nẹhi olẹ oka dnka lokpiye kalọ, anu ya nole humotẹ fiyẹ dua ẹbẹ kẹna ale tolihi olẹ kẹkpije olẹ ke ẹkpu nayira ẹhọ, olẹ nage la nmolihi, olọnyẹ ọda duma nale la tipunu kpẹm olọnyẹ, ohuwọtu ako lọ tipu kochikpa olọnyẹ, alọ họhọ olọnyẹ ọda duma kpem nalọ tipunu kpẹm ma olọ nyẹ gaọ oka hayipẹnchẹ dodu ọtu, ohachẹ otu lọlọhi higbo ko lọnọ olan, oka lonyẹ, oda duma nalọ họa olọnyẹ ole kpẹm ẹga duma nayọ ega duma nanyọ age ma pi oglẹbẹ ka ewo ẹbeka ẹwu aman kebe ka odeyi nya nya, ẹga duma na nyo kẹbẹ ẹno kpẹm age ma olọnyẹ nehi ẹga duma nanyọ age ma, oka gbabọ anu ya nole hachẹ humotu nẹhi a ale nana ogowọ olen, ale ale ẹbọ aga bo̱kwun, ayeda doduma agele kuwọ, olọhi gaọ iye ege duma nle lẹ oyọda duma okpiye galan enu ya nole humọtu kpẹm ma.